Buloos, ázie órere narĩwa buloos sepurġaɭo nilaoraḃi. Eyaeḃale. Wa buŝatieɭiaġalaġurawa. Náġambuxexedẽġaɭo biaźihaŋemaŋ, buźiñamelonilaoraḃinźe. Bo- búlu búlu źínizozo bulobule ii- saiḃamoźiñamelaoraḃinźe.